एक मिशाल के तौर पर घरा की कीमत। घर जिसे बणावा के उमे अपण रे सका। घर में जसा बरसात में छत डाल के रेवे तो पानी नी टपके। ठंड की टेम पे ठंड नी लागेगो। जिसे अपण घर बणावा। घर पे सारी सुविधा राखा। घरा की कीमत तो दने दन ज्यादा हो री। तो अब घर महंगा बणबा लाग ग्या।